Rakôa zô handeha ivahiny akagny an de ra omagninô rehefa kôa ka handeha de akagny. Anô amizany olona pizaha tany, voaloany indrindra zany lôngany aloka a de mila managna fotôvana fangalana sary. Satria anô izaha tany de i de mba Igny a mila anagnanô vôlohany, de anô kôa agnatiny i valizaonô akô an de mila lamba an de misy vola kôa reka.